Oire viruvieita uvaureita; aue-opoo isi-ia tarai patai ora aue karuvera. Evais karuvera-isi ora aue opo, evaisirei vosa vaisirei aiorivere ari vo gorupiepaivere rutu vore ra touvira toupari, varao atoia aioara oara aiopari ra goruvira toupari, viapau oisio ra varaore auepau aioara uvuapara, ari evara vi tokovoipaivoi; ari vao vova atoia, ari eva vi tokipaivora touvira rutu, vaita eva oare tavirae, karuvera, opoo, vakore uutu, eva oara vi tokipaivere riro kaekaevira varao vova atoia oara aioparivr, ra touvira touparivere. Viapau osio eake upiavi-vai taporo uriopapere; e-eva ora posipie ragapere, viapau oisio o-upiarovu ouparivere vosa varao aiopari vova atoia. Uvare evara aioara vova atoia, ari gorupa aioroa evara, viapau oisio ra varao re auepau vova uvuapara. Ari varao vova atoia. Evara raga oara vearopievira vi tokipaivere, vore vosa apeisi avukau o-tokoroia vokari, evara, oara vi tokipaivere; vearopievira raga avukaoro uriouvere. Vo vutao oaia uvuipai vorarovio tourivere, vi varo ita aue iva, vosa uvua para aiopari, uva viapau oisio iva rutuia pouviro vere vao oaia avukapavioveira, ra avuka rutu vere ra kopiu viapau. Ari vao vo vutao ari eva vi tokovoipai vovioraga ari va vova aioa vova atoia oaiava toupaoro avauvere, riroara rutuia vearopa aiororutu varao oisio, aue kuvuvere, vegoaropa tairo, oara toupaiveira ora oaravivu taporo ruvaruara oara purapaiveira ra goruvira touparivere. Viapau oisio uvuipau ra araravepau eake kovoro pura paoro vova atoia, goruvira raga touparivere vosa eisi vo aioro aioparivere vara vova atoia. Viapau oisio varao a uvuapa aioro, viapau ari varao vova atoia, oara aiopaoro avauvere ra goruvira raga toupari. Oisio touparivere riro goruto ragai, eakero aioparivere osa vivaro varaua oa goruvira-raga toupaivere. Goruvira raga touparivere, viapauso oisioa ra eake upiaro vi oupaive, oisio i-voviova upiarai, ora voviova upiarai, viapau, vearovira raga touparivere vosa varao aioparivere vova atoia. Oisio eisi vi raga